Gayen cələm ngə yəcenə ga bonoji ngə gal fudo adamawa rə gombeyan attaw, kuru gal nigeria fudo sokoto attau gyen ha ngwə yəcənəga bokuloji ha bolay ngə bəlatay kabay amay danaco jamay gərə bala kami gəa danna kanie yarə ngəndu ha kuyiay ngə yunə yananə amba ngwə nəji dumu hay hugərə nay ya kala ha mu gərə ha ngəde ngəde juru amma dənay gwə nganay ngə kuri, nganay ngə yədəna yəcəna kuri go ha bol ay go kamin paffay go dan ‘ a kami ‘an jammay go yo dangə kala ha nganay ngə dənay go yətənə, wate dien gə dabba ngə nawunə shawago diengə nakəmay ha yəcəalja ndaow wucəlja yəcəlje rə ngəndə logumə ay rə day guro wunənə gəre diengə yədəna ya, diengə yəruwa to dieya fudo chadga ayrə fudo libi gayrə fudo ago attaw ngwə yaru ngwə gatu ngwə kaju ngagu ga gəba tagu ayyu, gətəgə, kəm kayran ayrə dayyu yawwa diengə gəcəalay dabu dabu a bəri guəro kin hala nja bəa die dunowa ‘a dumu ga gətə tagə dugo yangwə bukor ayyu, kuro ayyu dayyu yungwə gyen ngawo dabba fudo gə dənay yədəna ngwə yoyu yanaya gamu rə ay bukor a gyen nijiwə məgaw mai yay ayyu, rəngə məgaw wura ngə duna adan akəra abal ngwə yagərə ngwə naridan bəla yoyu ayyangwə, danla diengə həbiya, həbiy ‘a biəri nguro nəjapu agoya dan wəni nəmn ngərə ngə dan habar an guro danna haram a ngəranay ga yanja nji lie kuro bukor ayyu yual gniwa gərə gəran cie gan məndə danga guru yəna kutura ngəna, amma gual gwuwi hijira yuo gəra ngəran cie gamundə danje ga gual guwi gəro gurura ngəday gyenyu dayyu gyen na’al halal də gal yənani anma’a. Dumai hamugnu agigangenai kairiharage kani oe dumi dango utebji dabba ngenai ajinge utte layangeui ri gan alaguro enge golgenuwallum maidaiga yoyodango dabba handugadurai go hin kuran gadaidan go de nge funhalan kumge guuikum go lagen bargagu jili deshe naagu jilikundondiyai jiguromgaguddtalgumduri jililugugagu shi namatuga gandue hatgaiyairi gayo faidarandangoga golguui yodiugao dunaiyadunage dabun kunige migau luman najiali ga yau yamugaruduyo ma tou daiga dundaru hamuggu luman ganai lugu ngu achal hadubu yoi lugu nge achal hdubuidae shaikamlamai youmungu ngalibun gadai yan ifunanana alajiga ago amma hala naji yayaz wodai duso nayal mo doi na yal modoi naji dai you yomu agomboga najidaba ha naji ashe wanubade faidayan nge tekunana ngenai ga migau yashe bokalu luman ngur dunna yajiyi yonigir haga yani gir gita ga te shai ga hahalgil dumundo ha dumun do naru nara milon geteir milingi dubuaru himji. naira dubu aru arakai dubu tulori dubu arugakunni ro nukumaiya gahala migau yasha yol ijigai faral kurakndo ha hagai-a fakaimurugo hala yogutara tega manail much ubu nou luman ngia so mutalau gir monaginu naira dai yagir mu luman gudaiso muchubu nau gir milou bor mogau gilarju wanogai agoru kur hago dan halajibanna akuldaiya jibanna yajfu yagau ga damunau yadena. Wia nou muchubunau luman ngejo mutalou mana ngau hairi daiya ngur <hesitation> luman nge da so dai mukhu bunau geri do munau so milou boru gelarijiu wanogai agodu go kuru hago halajiban akuldaiya jibanan yajiɓu yagauga damunau yadena ha nau na bomunau ga mutananu muchai nau yaga gundu kulungu much bunau lumai kala ngelaro mata nau muchalainau luguri gatange halla luyo katu hadaduyo nge muku louyo bali hai uekalakan hagir nge luo nan kauwattu nanga lugge nji goya huuguro gatu gatai afi ngen tenge gatugatai balirai nge she ngeno wanu uchal dai munge watu hai akannai hange wataiya dan nan kowaktu nangero luwaira daiyo wanu findu adai nge utu lugau utu dabu nge youra naji sayori fin den jiga wan kun jilan ga wata watuy lugushi nau gagu nasha gurungo guyo gulaga gurundu umigu te ga gan kagumbo ga nau ashiguga galaritu nge geshi hala wachal kugenanji dowange kagu ngeyodeshi deshi nama guro kuna bulgeniji dabugeya luo nitaguriya ashi balinge achal ago nimu kaotu gai kiri gakunnai namunuo nge muchalau razak nge razak dan nge denge nan dagu galibu nge kugina bulya ga mamunau te nge wunau. Te mannau mannau razaga so raza k danaso tewabu nge te hugiya ga razak dan nge luman geya kungena bulairadai yo kam malai haisate gakunu higai kam kuna gaguri nol niji ku ngena uattakiohalaga mamunau luira moto nge munau shi ngemunau nge motai nou nge walima najimu ona bari gura kuna ngemmo nafiu aumamunau rai damu nau mu majimau uarai ga kagu naju unbna mumu nuuni gari mulagirinau hari munau so mutai nge mukunau kuna bulaira dai nge ngesha gata te gagu ngna na lugu nge gu chdi du nan jiaro gata kuna ngnai shi luge shi achal waya dumuga dau watu waya du muya nge ajiyana nayal shatda galai ga wal shajda nglaya nge ajyai mamunau kuru maai nge afiru muchalou yomajiu nau yoy guru aji nge lumanna najidabu nge dan mudo nuku mi giya danna nutumai ya kuru migallan imumondi gichan biya sai goyal kajumu ngelai ri suno ngelai na lugu gagau gai yari lugu natu suno dubu haga ngen nagin gishano gai gutu kalan odanjiga mamunau luluyoro fauwa kaduga kuru da duramunau ham hanya lugu shi kime ga lugu shu shelum lugu shi kabuguga lugu shi gafi go lugushi kumani nalainuri ngrr gurum lugu shi nalai nauru hagai go moyoi go fulau yo diyo. Gan kuro gunya gawu kuru lugu nge gan halaka yo mugungu migau shi har gomu kuru lugushi nayan moto dumu dumu alui kamlamai ga mbo ga nagushi yo diyo gata nge ajiyaga gal gayau lai abi ga ga chi bu kunaa lai abi miya ga aji nge kunaro gata hallagu matu gaju nge gundu saga minda shinge baga matu ga habar ga muchuunau kuna halango kuru wanau kagugo kuru kago kagu kala dasoro kuman nagu ya nge mannau go mukalau ulauwuniu kura go ngo mujiu nau gura yagur mar tuno muma mucha nau kura munau munau maaiyai nge munau darjie go gagunu mai nge ar ji da nge gichibu a dinajikuro ga gunu mugau gagu jamai dengei guchibua dina jukuro nge tayaga nge manno mai maiyai ngo mu gorundu goyai muka gunou mayai nge dayai goya kam dulama nan dishigoya kam dulamai nge mukanau yaru gamu harka fagu dura nan harka fan du na mu herka kagu ngena fidu nge algairi nichi adin ngenil ri dunaya guru gejaiya guja lugushi nayagu dishiyage gummanati nau nagu diyaga gummanati gaile namu litaraimu nulau dubillei ra dai ga.